دراسة الرياضيات مهمة جداً لأنها تعلمنا مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات، حتى لو ما كانت تستخدمها بشكل مباشر في حياتك اليومية، المفاهيم الرياضية تساعدك في اتخاذ قرارات أفضل كمان الرياضيات تعتبرأساس للكثير من المجالات مثل العلوم والهندسة، وهذا يعني أنها مهمة جداً لمستقبلنا العلمي والمهني.